Amdar hal are, jarta conati jarta kaichin kar kajara kajar mwa barna a amda are akwa. A ka naga nankaroku kuru <hesitation> bank aran ye- bank aran ye dmd kamda sakam are ada jarye, jara mwa barna kajara kalba kalo, gada wuri credit are amma dagam ir kamda nua. Ka naga nakaro, pos gaye ma da mur adin, adinir islam ta kasachin, madumwa are jar ndahaba karada takira labar takar, laka nu kana paidan adadwa. Laka mu salaka ka nago nakaroan, miso taka, kuru charge ra kaja ra chargin ga amdar pos aran ye, amdara kuɗa taka imani aran jara charge amda hang takir. Ka naga nakwan miso miradachin kamda viji hanka. Zaman nanasagan, ka waya gata zib- ta zpba gan zauro mwa paida ari, musamman maro a karɗa ja mwa paid ari, amuui… Kamta, ka yayaɗa ta mtagan diya, a cha waya aka ngwaramaɗa are amztramaɗa are kajar ngadi. Amma ma ɗa dam sai ja fil mato, ga tara a milmdra kamdangan akwa kadaku amuta nuwakdar tamyaga kadaku kajar ngadi. Amma taka waya ga ma san wachin kwa tani tani ga mwa kanaga nakaran hada ashirɗa sa kada. amrui la di, kamdola ta san sauri, ma san san stangwa bu waka, amda damwa are ta lithuchi ka nur, ka mwa naaar. Dachi kama cha wayaran diya a hui tana tana ki tara, kira kudai miradaɗa, ada nakaran wayagan zauro paida, kuru moto are ga diya kareya a, a fwa di, a fwa anan diya ta litha are ta sa kam mna fwan, ka ltha are ta sa kam mad fwan, kamdo cha wanarantani ya a kadi mato ga ka yaara tadi karaya’a a wajiraka kaya sa ta kan. Ada nankaroan, zubar mato are, waya arthn, zoro mwa paidari alhamdullah, a gadechin.